On puu on ɗon mari kawtal hoore, gam daga noon hiimi kuugal ngal no ngal yahirta, mi wari, mi raari, mi tiimi, Nasaraaku ngu keɓu on, kuugal ngal, ngal asaweere woyre ngaɗon nder balɗe ɗiɗi, to ɗum walaa ko foddi ɗum bannda darodaaki e hawtuki ko'e, Alla wallita en.